Ḥउरु पए मए ग्वान्ṭइ तए असु, तिनि खन्द सै खन्द सरद् अṣइलु मए। तए Ḥउरु ग्वान्ṭइ रिखए, ग्वान्ṭइ तु मए गिमṅक्लṣṭउर् पुर भि कṅमले के अṣइलु। तए कṁसे कṁ, हेरि, भि उṭह बसर् न, भि बसर् तु मए तते अṣउ, ग्वान्ṭइ तए अṣउ। तर् पिसत् मए द्वि महकने हेरित् गṣइलु। तर् पिसत् होल्, हेरि, त लख्नत् मए द्वि बसर् हबो होल्, द्वि बसत् होइ लख्नत् अṣउ। कर् लख्नत् अṣउ मए चोल्लेगे हेरि गोरि अṣउ, हेरि म्भ देग्री गोरि अṣउ, त्ē लख्नत् हेरि खन्द अṣउ। तर् पिसत् यर् पिसत् द, हेरि, सकरि ब कोद् ब लगे, त्ē सकरि जोद्दि ब तर को मए द्वि तिनि बसर् तत् थकि बल हिबो। तर् पिसत् यर् पिसत् द, हेरि, सकरि ब तर को मए द्वि तिनि ब तत् थकि बल हिबो।